Au roira ana ala aonai au Upuku Ligo Ravuna au Amaku eveaina evakilao ne uve maparara ove maguli mai agirana pene veamai Disemba, disemba e stati aonai wa oi gemu maguli, oi oleuleuna, o aluaaona, o levulevuna pe rakau okalana, oi pono vegiao neiwai pene veamai au enai emavawalakuo amakuna au namba eeit awalao, au pama kamu rage ana skulina aonai ave waimaina aumai aonai au velparana eveaina evaikilakuna au oina lainia aonai au upukuna eveaina evakulukua wai ne uve maparara o verere agirana ikavagira na Disemba ema lakaina aonai pono vegiao, ia waveaina au evalilaku wai au wae au aapia ole ne nugakuai aoa ole. Au ave maguli magili maina evanuga aonai au e uve maparara averere agira wai eveamai wai Disemba ai Au numai aluao wai kwalan December ia rakava vuena, aonilimalima lakalakanai pia kua, o aonilimalima pa alu aonai pie pitia aurai ne velepara eveaina e kilawai. golakana gorigona gelai pio vegia ao evue aonai pene veamai laini rekeana aonai ai gema pamili alu koura apirana o aikina ka ene laka gena manoparaka aonai, gavakila ana pono ao aonai wa voanoparai oi pono vegia ao, evue maparara pono verere agira na vovue mo Disemba mo, pono kala maneka maneka koalana oi airipamu goi gemuai rakau pene wala, ai naumai maki gavakilarana o au walakavaku naura, au walawalaku naura o au amakuria gewalao aura maki ila gavaikilarana, au inaku gewalao aura maki gavaikilarana, vove va aripa gava a vanagiana e gulu e gulu aorai, gava avanagiana, e laini ai pagara kamu pagara kamu rage aonai ai vo kilamu Ai gemai ai eroe miana, ai aomai ai gekamunaaora makina gavakilarana gove maguli maguli maina gekamuna aora maki gavakilarana geve maguli maguli maina vue vue gomagulina o rigolo rigolo go magulina e rigolomo e kwarana aonai pio kala maneka maneka kwalu oi airipamuoi kepi kana pene rawalimu pene veamai velepara pegeme aiki velepara lua pa koimo ka roire logeapara evira roira, vovevaripa makina eroe gakalao kalao ana. E rigolo maparara galuagirana e uve maparara galuagirana aonai rigolomo e kwalana aonai goi pono vegiao kwalana oi asiripamu oi leuleu miai pio vekua pa ravuravu mia pio navu pa, alu aomuai pie pitimu aurai ne poro kalamaneka Disemba e lakaina ainai <hesitation> au upuku gena vevaripa kilana era o gena veugamagi ao kilanana gapia ole ai mugumuia gaoao wala evevailiga kila gavenirana kwalana e ai upumai gena kila ai upumai eveaina e kila wai Go magulina aonai vue maparara pio maguli agiria Disemba pene kwara aonai pio vegiao e manti e lakama aonai, Disemba elakaina aonai, ia eveaina ekila wai, pono vegiao kwalana, oi airipamu rakau pene wala e vailavaila vuena aonilimilima maparara gevailavailana pia laka geria ririwa kapurai geria alu pika o geria verere auraine oi olakuna aonai pono laka lakai